Ar- aminah zany tegna ilaigny mamela heloko ologno, satria eto ambonin'ny aketo zany tsisy ologno tsisy ologno hoe marina fa tsy maintsy misy fahotana aby jiaby, de ndraindraiky anao mamela helok'ologno igny de misy fahotana koa nataonao de mamela heloko anao koa ny ologno arakaraka ny ifamelana heloko azy zany no hamelana heloko anao.